टॉर्च को मतलब होवे बैटरी ,बैटरी उन्ह केवे जिसे उजालों होवे। ई बैटरी ये अपन खेता में ले जावा। अनदेरा में देख लेवा की यहां कई है। या बैटरी अपने घणी काम की वस्तु है। बैटरी का घणा सारा काम है अगर कदी कदी लाइट चल जावे अपने घन ने तो अपन बैटरी को उजालों जट कर लेवा। बैटरी में अपन सेल डाल दा और ये खत्म हो जावे तो फेर से नया सैल डाल लेवा। ओर फिर से ऐनी ए काम में ले सका। इन ये टॉर्च केवे है।